افضل اني اعيش ابيت عل سجغة لان هو يكون حلو ونيصي وكثيغ غشعتو منو بالفلام كارتون فعجبني بوقتا وما اطيق اعيش بمركب اصلا لان انا ادوخ من البحغ و ما اتحمل انو اظل بالبحغ فترة طويلي فاكيد غاح اختار بيت السجغة